Chitu nabwen wu mi badu mang madu we swatitu kibeditu we swatu kubitu. Ka mun badu mang machiye, ne mwedu ni kuradu, yinu kang kure mwang yidu mwi to chitu mang madu fine nangitu n nau, we wanditiyu kibeliyu kibediyu chitu mang maditu nan, chitu nabwen wu mibadu mang made min badu ka kwama kani liman bwiyangu ti dukanu ti tukuritu mang swedu ka langtu swatu titi kubu tite mun badu mang kau na ba kwama, mun badu man dau di kwal kwamanu mang yika fanti yiya nwenbu dikwal kwama wenu mang fwa chimin du, dine kwama yo niwe titinititu koke niya ni fwa nibu min dikwal kini chitu kin ku baditu, kutiyu nabwen kibadu yaka bwadu we bwila, kutiyu nabwen kima kumbi dine diya yimbu, nang yo min badu ka kwama duye manga ma chiwu bi kam nibu bibu ng chi a nwebu yam kwamamu kayadu kanwedu ken chi aya tukuri chitu, a swi, ken chi a ya a yim tewuduwe ken chi aya a yim yesu masiya nang te wuduwe wu kaye chinide yi kini kwang. Nibu we titinitu ki badu ka mwang ma chiye nemwan mwedu We diwu mun badu mwan mande mwan madu kini diti mwan ma swar mwan yo swatu mwan kuradu kiladu wureni a dakan mang maduwe kiswiwu kibedewu amwintuwe kang kabi kini tukukurane mwan ma chi a dai, yinu ka kwama ka duyi malang swatu kubi mun fwadite mi badu ma kau niwu ma makanibu, kani a kwalanne, mang makadu, kani ki bau chika chade mang makadu, ka bwesin bibu ki badu kaya kikume mang makadu, ka nibu bibu madu kima fiswe lima a dabe man be chimi nedu kini fwe lime we chiwu mang fwa chiminde nang chitumin badu mang made we swatitu ki be ditu ka kwama laiye min badu wakane kidi mang swedu mang yale nibu mang yidi mi ka mu badu mwan ridu tikini titimitu limange chita dakan mang maditu n nau, mang kau niwu mang fwa nibu min chita dakan mang fwa ma kau niwu mang fwa nibu min yan kwaman ken chi a ya ayim we di tikini timi a ne dukanwe, a ne wukane niwe se kwama kinu kun nan niya lwe yinu nanni ni side yinu nanni chitu mu bada titinitu ka mun ban limange ka mu ban kuliye, ka mu ban dukane, kamu ban wureniye niku nide ka kin nan yo mun badu we swatititu ka kwama duiye, mang maditu. Yinu mu badu ng kwama ka ma kaiyu kani swangki chiwu ng kin ki badu man madu we fiswe miye. Chiwu kin a yo min we tim kitule bibu mang made kenya ng ri chitu kina yomi tu min badu kinka makayu ka wudu kwalangimiyu, ka wudu murminu ka ni limang bwiyangu kani dukanu ng ma chiya dq kasino fakware ka bedu kining kuling kinu ng dangduwe ng yidu kulin fakware nuwe ng tan kwamawu wawa de kinanni wu ka yuye, nemang kau nibi bibu ng chi a makabu nibu kini chitu ka makan nibitu, aya a ko a makabu dine ng chi a ne tai kwama yuwe, dine ng chii a dobu ko yuka ka kwama du chiye we swatitu kibe ditu chitu chi maditu ng nu. A ya ng chingfa kware a tal kwalangi chiru, a yinge nutu chitu a neka medu kaku chita datu kayidu ko chi madu kwama yo ka nang uwle kining chitu ka madu we titinitu yinu ka lamintu diwu kanka du titinite. Ka kichituwu kwama yo ko mwan made ka mu mwang mabu <hesitation> ditiyu kina yo ko mwan dui titinita benge kwama yaka binu kila ko ng ma wureni we titinitu yoka yone mwan mabe, wureni yayo mwan mabe, ka nan wuwule niye kayu chiwu kina ma titiniye ka mwan ma wuyile kang ke wuyile min badu kang kwama duiye mang kau niwu neman swaba ni, neman tum bwila ne man koni neman fwa dinninu. We finu ane kin wenge, ne, ma tai miya nur neman ma nimin chita dai ang maka chitu ng kwama ki badi kang dine ng kwama yiko niwu ki biu kine chitu mun bida nurkini tu kina yim, ka mun bidu kiniung bwilage kwama yim ka mun bidi kinin yile kwama yim, dibidimi mi min mada fiya di kwama nu kang kwama duiye, ma kau niwu ka maka nibe ma kau niwu mang tumbiyi lime ng ke bwila, nema ng swedu tikini nibu biu ng chi kima bwilamu, nemang swedu, amg nedi kini tikwalitu mang mu chita dabitu mang maka chitu ng kwama ki badu mang maditu kenya kwama a nwe tamang mangu. Ka kwama duiye min badu tim bibu kina niya lokitule m bibu mang yodu chaku kakang ka bedu, riye wu nibu we mure lokitule min badu ka kwama duiye mang maka nimu, mang chaku nimu we riyewu we lokitule wu chiya lenge nibu bibu ng chiya kabu se libu yinu hci dati chiyu a yungbu ko chinang selibe, min badu ka ben lam kidangu mang kau sele nang chiyange mang mwe ti nuwe kikangu mang yundu chitu chino ki maditu a dabu. Yinu mang yung chiya datu mang chire du mmang madu, kasino nibu ka koyu ka sino nibu ka keyu minin tu yo we nur minu mimang ma ki chitu we. Ane man tidu ane mang dudi, yinu kwama wu min kala bwana di kine. Kwama wa yim nur mine wu kinau kini dukane ki nitu binangu ki nitu chitu niku badu ka maditu ng kwama nau ka makaye. Tiyangu mun twadiyang ane mang madu kini dukan minu aya kwama nan ni ka makaye mang made yinu kang nge kasino minin du titinito nibi bibu ka bedimu nibu beka yadu we chitu niba yotu ko niwu ki dangu no ng wengu chita matu, nan titu ng nang titu, nang titu, dine ka man chiya lenge ka chiya lebe nibu beki fwadu we kidangu mumwangu du titiniyangu. nibu bibu a be titinitu a be swe yimu ng chi a kilang a newe titinitu kikangu chitu chiya, madu ka ma bwila ka ma yile ni kidu we tati ki dayu niba niniyu, ni kidu wu a ma bwila wu a ma yile min badu ka kwama duiye chi nibu ka mwalmidu we taki da wu mang dude man du yile, mang du chiwu wu kane ni beka yidu ko mang ma hci wane ma mang bunti ware ko, mang maka nibu manh kau naba kwama, ne mang kau naba bingaiye, nemang kau miwu ki yaradu kini nibe, mang kau ka, niwu ng kin a ru a ke kini ki keko ka ma chiya dai, kasino nibu ka koyu kasino nibu ka keyu nang chi ng kwama ki miya nimin de. We titinititu ka yimwi kwama ka dunmu dine mwang ma bwila yinu ka muning kal bwilage ng kwama ka dunu mang ma bwila.

Kisi beti nai kisi tantikai kisi kali, kisi tini, kisi kwanti, kisi lati, kisi mwe kisi chita dabitu kisi kiswiti, kisi swang ti chitiwu kwang niya yonge ng kwama, ka ng ke kwamange a neni min mang sidewa kwama a yoi ng kau ni wu mang si kine mang makati nibu ng chi ki sira ki chitu ma mang ki keng chi a be swane ware wu a le ware kwama wu ki badu mang buntidu yinu kanan wuwule niye wu ka bunti ne kaya yukee nibu nabwen di abe swe wetitinitu a ma fiswe kwama ani chi swatitu, swatu chitu a ka bu kini makaku we duti chitu a kabuy kini makaku we dutichitu a kabu kini makaku we dutu ni bu bibu chiya swe waretu dine ng chi a ma chita dabi n chi a swebu a dokabu a kurbu a bibu kwama ko makachi we swatu titu a ni chitu nchi ma chiya dannang chiyo di mi yidi mi swatuti kwama ka niyu we kakitu man ma chiya dai, dine ne mang yidi mi ka swatita bwaneta lame yinu mang madu min biu kwama dine kwama a yiko ni biu kin chiwu a datu ng kin ka makanidu kinka toni du ka ni kanang wuwule niye chitu kin ki bada nurkinitu, yinu kin a yi ko ni bidu bwilawe, ka ni biu chita dange kwama wu ki ku nutu chirete ka makanidu ka nituni chitu kina datu. Yinu di we timure bwesimu a kayan. Bwesimu a le norin bwesimu ki mana yari bwesimu kima ti kuli dine nibu bibu chiya be yamu nang dati chiya ya ki madi diyi. Ka di ni swedu kini da wa dabe niyang kurbu niko nima chi ya daye, bwe tire mwan bide we bekama tukurantu koka ma chiya da, a ne ka madu nang yo a dakan ke kamin ka nan wuwule niye ka kuri ka bi kwamawe iswi wa ni kine, we wa rewu kiyandu, we firiu kina ni kine, we timu a makakin kima chita dai dine timi ki kayadu ni ya bibu ki taba ni bu muya ki bita du ki bauy kambir, bibu ki kau swambu, bibu ki le yikai wari yi kino kitumi dine wuremiye, nibu bibu a be kini chi we titinitimu a miya chimin bu, yinu chi yintibu ko chitu chi maditu a da nang chiya yo mu bi kwama miya yoi nibu bibu kima dawa dabimu a le wari ya yari wari ya kuti wari ya ki chibe nibi wariyu ki taba nibu dine kambire. Taki da kwama a fwa nimi chitu ni kuda titinitu ka sudu, kam kwamamu nan chi ka tide a ne wukane niwe wuka yunewe a ne dikan dukanwe wu ka ma kane ka kwama mi kal kwama miya makai a makatu nibi kwang a makatu tim kitulemu a makatu ka nang wuwule niye wu ki biu kini. We ware wu a daye kekiya ki ma chita a daye ke ki ya kima ke din kinu aya delaku, ke kwama a yo kimin delaki. Mun badu kwama kani liman bwiyang, kani swangu, kani chitu mu badu ng ke dine mang rikan durmin ng ke dine mang rika wukaneniye mang rika ka kinu, dine mang maka bwesim mim mang maka lomi mang nibu bibu ng chiya biyim, yinu ng chi a niminchaabtu ng dwiyen ng lamin diwu diye, ng kwama ka makayu we swatitu ki beditu ke a ni chitu wan yadu ke ng ya ng makatu chi yinu chi ka nwe tameng ka dela kwama ka yi du ko kwama mwang mabe we bwewu mwan niye, mwan mabe we kilimang mwangu, ng makai ng biu yina dwiyen beki makati minu. Ka nan wuwule niye ka nwe ta mang, yinu kwama ka nwe tamang nibu bibu ti swedu waremu kanwe ta mang. Ka chino ni di a banbu kama kimin yile ka yodu niwu ka bannu, kaniya banbe, yi duwe, wwi mun ne niwan ba kinu, ka nang wwule niye wana kwama, kal kwama ke ng kin aya a makan tiyangu mwan bau ni wa banbe. Kasino ni a da to ya ka kurnu, kasi no ni a da tang ya ka kurnu kasino ni ng yim ki badu ka chinu kal kwama mwi a makan, yinu kwama wa yi timu a yoti di a yotu nurnine ng kwama ka makanu kale nur niwa bwane ka du bwilawu ng kin ki dokadu a durmune. Yinu mwan yodu niwu ka kila ware betanin sikadu tama fiswe lime kaya ng maye yinu kwama kanin diwanu ka wanin nu ko mun bweko, dine kamun no yimwi mwang yetu chi kima mamine, a yung tiyadu yata le fara kirangin aya ka munin yung bwanu yinu biu kwama ng kwama ka yodu ta ma fiswe lime, dine di kwalan fiswe limewu nang chita yo ninwe riye titiniye. Dang ware wu chiniwe mure mure kikange, ka mwang fil di kwa kwa dine, ka mwang fil dibile kambir ni budu nang tui, beniya selibu chirema da ya? selubu chiremu a dabu dabu ying, wureni ya be kiniye aya ka bwila dine nibu bibu a mwe ki kaiye ti mu mu chi a da a kurabu ti kuran tiyili, ti kura chitu a kau ta ti bwilayi, a kau tikiran ta dabi nanyo ng kwama ayi ko tunda ng chin ti kura chita lebitu mang niti chin hita dabi e tim bibu. Di we tim bibu? chame a kab kini bwar, ng ke kanang wuwule niye ka yadu ka chadu i sin, i kuko, i me, bwesimu a kayan a le ware kuti dine chitu ka chadu a newe. Beti fwaniyu a lekan kima yari Dine, chitu chika chadu a newe a ya buselim ma timumu a kai timu besilum ma timumu a yo timi a kau nimin fina limbe a ya kwama yibu ko kima fiswe yiko. Nanyo m biu kwama miya ma kai a makatu nibibibu, a yo nibu bibu kini nur diyilin a kune ke beya a sute timi bibu, ke beya a makaniwe timbibu ke nima fiswe lime ke chitu ni chaditu a ka nimin duwe kini riye, ke ka nau wuwule niye aya. Dine kani a yabu chi ka chade, ane limang bwiyanwe, ka niya ne liman bwiya. Nguwe ane ka medu kasi kwama, ka mwan sibu kwama yinu wure ni a yo mwan be titiniye? a yung beki titiniyang ane ane ane chitu mwan yadi tiwe nan yo nibiu kwama a maka lokitule wu ni badu kwama chitu kina ayo ni chake ni ma nangangin keni ni dela din kinu a yo ni kau nibu bibu nang sute loki tule we swatutu kibedi tu keni ya chitu na maditu ke dela din kwanu keniya loki tule a kau fi ka nan wuwule niye akau i ka nan wuwule niye ka kuradu ko ya ka dange bwanu nibu ki yalu ko tula yaka dang te ki swendu nibu ko kima fiswe lime, dine nibu nabwen ka benge kiyidu ko fini fiswe aya data mbiyu ki badu yaka kai tim bibu ni fwadu niko fiswe limemu yinu finu kwama ayoni, ayonimin hitu dangti, dangti, dangti dangti we timu ke niya nima du ke nin nwe tamang. A ya nibu a le bwila, a be ki ta kulin didu kwama yo ko niyang madin didu ki kaiyu nanyoni a le riye nanyo ni aneni ki sika du ti fatikinewe nan yo di nibu kwan kawure kiku keko ki kai kimin nur, a ya dine wureni ye? dine kwalan, kwalan to kiyodu ke tikini ne a linkabu kwalantu kiyodu ke ikini ke a likabu kwalantu kiyodu naye tikini kwartako a mabu fiswe lime, kwalanti kiyodu bwesimu i kini biba biu chimu a mabu fiswe lime yinu kwalantu kibedu kini kiyai kwalantu kibedu kini bwila nabwen, wu ki yodu nibu a nwebu tamange tibiu kwamawe swatitu kibeditu ng kwama ka dau nimin kichituwu, kadau nimin bingaiyu, ka dau nimin kwalanti, ka dau nimin burangu, ka dau nimin hitu kiyodu ki buni ka yodu aneni yadu e ware kwama der tiyang ng kin ki bade, ng kwama wu ni kali a bwana di kine, ng kwama wa dabu dume ng kwama wu kinwe nide ng kwama wu kanang wuwule ki diye, ng kin ki swedu kinwe niwu ka biu chiya lime yinu ka nide nan ni ni kalu bwana dikine we swatu ti kibeditu ng kwama ka ma kanidu keniya niya yayu ti yangu kibadangu. Yinu we yukon tu we sanangu nibu ki kwala mwetiyu a ya dati nibi nauyo kibedu kini tichiwu, du niyan yabu mwe datu nibu ki bwaga wini ko ne mwewe ko neti tituwe neti titiwe nebi a tabu kini dukan kwamanu. Di ni ya chitu na chadu kwama ma nangang kano kwama ka dang kileti chireye ka kwama no ka dang kitaki chirenge ka ng kwama noka dang nitu chirete ka kwama noka dang chitu ni mada dabite no neni ya me. Ng kwama naba kibune ng kwama naba delake ng kwama nang kwama kwama tiye, nang kwama wa yo kanantile chiye, nan yo kima nimin u ko ke niya ni cha kaku ni milakinu ni si kinu yimu kwama ki dunidu ng ke dine nima chita dai ki dunidu dine keni kur we finiyang yarmine, keni wo ki tim, keni bau ware ko, keni swe wawadu nima chita dai ka newe yuko, ano koni ko kiyunge ni aneka swe du we tim iu. Aya kwama a newe nang ni ng kwama duniya kin naba nur kibunene, ng kwama nan ni a tume bweko yesu a be bwawe kemin tikini mun niya tukuri, tukuri tu wawadi tikuri ta lwe ane ikan tikuri ti mika ya dituwe ka ng ke bwana di yesuwe, ane tikan tikuri wu ka yuni dewa ka ng ke bwana di yesuwe, kina be ni yikiyua bwa dine min dine mune. Kani a be bwa dine mine, di ne mune, wereni a dakan mwan made? a dakan ni bunki niwu, a dakan benin tidu we wareko. Dine we nibu biba be kong chi nibu kwamamu tikini fansetiyu tikini ka nau wuwule niye, ane wuka ne niwe nang kin, niwu a lwenge ka kin. Ane ti wuka kwamawe wu ka bedew ka wa benge, kin nau wu diye kin nau wu fine nange ng kin ka kadu kidiya kwadu. Nang kwama wu titinitu beka sungedu a kaku kango, kanandi dile didune ka sunduwe timu, ka nan dile mele ka fwa ka fwadu ko kin nang bwe kwama yinu ka delatu din kwamanu, ka kanang wuwule niye ka fwade, wureni yo neman fwadu diye wureni ayo nemwan yi kini kikange, wure ni yo ne mwan delakini kini bena nine wure ni a yo nemwan dekakinei kini yiwa nine, wureni yo nemwau sundi inwan si kini we timu kina nin ko anng swedu wemu, ng kwama a nini kiswi keni do a nini kiswi keni wo kitim a nini kiswi keni kire kido a nini kiswi keni, dang wari chireyu ni ya diyu keni be kido tikini kin. Nan yo kin a dui ni msweduwe titimitu diye kano newe yuko, kano ni nan ni kini du kana, kwama we kininne, ano di ko kiyunge ni neni kudu we timu, ano aneni ki mi ku chiye we, a neni kaya fiti fiyewa, ng kwama duni dine kiyuni mindu ng kin naba dukane ki yunni mindu a ne wukane niwe wu nang kine ane wukane ni wunan kine muka suwe da di ka ka chire da time, ka ka be da wukane fiye wu mamg kinewe, a ya kin nang kwama kinin kun nata wakani we yinu we swatitu ki be ditu ka kwama kenge lokutule ka kau finu Ka nan wule niye ka bedu ka kau fini ka nang wuwule niye ka nwe tamang fiswe ng dine ni biu kwama ni wana kwama ni kalkinu, nibu bibu kini bingaimu nibu bibu kima yarimu nibu bibu kima kutumu nibu bibu ki chibe nibimu, nibu bibu. Kima dati ya lebi yu ng kwama ka nura chidu, ng kwama ka yodu chi bedu bekawo kitim kwama ka yodu chi ka swanu ane wukane ware we wu tikuri tu kaya swikewe se bwana di kine, nan yo niko we swatu ti ki beditu kitule ka kaufini nibu batitilei ka bedu, nibu biba ni babu mu ka bedu be ka swedu we fini beka rika din kwamanu, yinu nin nang kau nibu bibu kaki warewu nibu kayadu kabedu kebechi swe ware tikini nin ke chiyan ela kwama, kwama nanag ni wu ni side ane tu wukane niwe ng kin kinin kun, yinu we lokitule, ki tule a swe we finiu naba kitule niwu wa babu dikulane naba kitule ng ke naba kune, naba kitule ng ke niwu kibau bingaiye naba kitule niwu ki badu ka ma nangang, naba kitule ng ke niwu kiyabada fali nibiye, naba kitule tiyangu kwama yonin we loki kutule a ninin dukanu, tikini tukurantu nang ma chitu nang chaditu kini falini yinu ka ya ng kwama ninin tukurantu tikini dukan dide kina ninin ke niya ni makan dutunin. Ninin ke we swatitu ki beditu a mwintuwe kikang a lantu kidangu kibedangu nang ma chitu kwama ki baditu keniyal nibu a be a si kwama, nibu abe dila kwam niba be yim ko lokitule wu niwa yoninne ng kwama yinu ka niwa yoninne kwama a neni ka bedu beka kainimin timbibewa aneni beka naba nina finewe a neni bekayidu ko yiko chi yo nimin tai we tim kitule mewe aneni we nang kubiu ni ko bayaim ka sino ni ka swiye da di ka ng ke kwama a neni ka dau ninu we tim kitule mewe fine we finu lokutule wuni bade wu nang finiu nang yan tebunin tukebi nim we fine a ne ni ka chaki nine we yinu nin nan swedu we finui nang nma chita dai, ka nibu bibu ng chi naki badu ka lewe dumu ko chi yo bingai a fini muwe, nin biu kwama a yunge du chi warewe ni biu kwama a ti kini chi a wudu kwalangi chiyu ko chiyu chi maditu a dabu, ken chi a ya wo kitim dine tikuran kwamatu a babu nika bwadu kwama bau ka nan wuwuwle niye wu kayo we titinitu ka edu beka sikini, ka bedu beka delakinu, kaya tukurita kidiya kwadi, tukuri tita lei ka kwama ayo a neni wu ka- kale kiranwenge, bare ng chini nibu ji badu ni lede? dinetikuran chiretu tikini chitu nimaditu ti kinin Chitu ni kuditu kikau bwila ni biu kwama a tal nimin kwalangi nikun chi tibwilatu, a chaki nimin nitutu ni kuran bulatu, a nini nurkin didu wa wadin mur da kibu nen nur didu ni maka Kannan wuwule niye wu a kwalane, biby a kwala bwesimu, a kwala natibu, a kwala kwartabu, a kwala tukebu, a kwala nukebu, ni maka nibu bibu nang chitu kwama ki baditu. Biu kwama mwi a makan ng ke dine mwan rikan yimwiye ng ke mwan yin du mwi munin la kanan wuwule niye aya mwan biu kwama mwiya makan dine mwan maka nibu mwan makatu munu yinu mwan yo dikwal kii kaya yayu nibu bibu a nwenbuwemu, tiyan bati tilei bikamu a bwaran a ware, bikamu a tab kini burang a kilan dine koke chini bani ya ti kuriye, ng chini niyo tuwe nutu chiretu kasino fire ka kambir chirene, ka kulin kune, ka dukane, ka wureniye ng chinini nidu ke bikam nibu bibu ng chi a nwebu dikwal kwama mu wenu a be ya a nwe dikwal kwamanu, ken ng chi a ya suteku, yinu chi ka yonti nurwe yaa wu ki beda di yaa wu wawade, yaaa wu ni swedu we fiko a ne bwawe, a ne burang we a ne chun we, a ne bingaiwe a ne yariwe, ane ticitu ka kai min nurewe chitu ni mada bwani tu ka delaku kwama. Kum tikini kuko a neni kayidu kofi kimaye we, nang chi kwama do we titinitu ki dang a yoni ko ni swedangu. a yobu ko wukaneni ka kayadu yinu di kwama nang chi ki dangde a babu wani ka kayadu, ki badu chini kini kwang ni bedu beni swedu we ki wulang kangu kina tuwa doniminangu ng ka wure ka nwe tamong kiwu langu, ka wure ka nodi we mwe wu kini tukuriye, ng kawure ka nodu we mwewu kang nonge a ne mwang bwade, nang chitu kwama yo ko ni maditu, yinu nemi ya mweu ni nodu ni yan tukuriye, kadi niyan dobu fiswe chire we titimite. Kadi niyan mabu fiswe limeti kini nibu bibu ni kudinme ka di niya dubi dabaku chitu ng ke wu chirenge, ka di niyan dubu titurante ka di niyan dubu ketaku nibange aya ki wulang kiku kwama yo kiku a neka, aneka kuwulang kiku ng ke kanang wuwule niye beka sweduwe sede nibu wawadin nibu kani yilem, nibu biba yoniti chita bwana di kwama, nibu biba ki badu ka nang wawule niye ka swidu mu ka mun badu mwan swide a mwin tuwe mun mwan yodiwe nurmumi ma kanan wuwuleniye ka madi yire ka siridu, ke ng kwamawa yone ki banu ki bati wuka ni, kibune kwama ka mun bunti kwama mun mwan kadu kini kibune tiyangu kina kabu kinangu dine kina yi koni bunte ware kina buntine. Ware ko der, ware ko a wira bu wurane, ware ko a mulebu ware ko abe chitu kayanewe a ya ware ko buring ching, ka ware ko buring ching e, nan kiya bwana lime yinu ka bunti ware wu bali baliye ware wuko kiyika bwa, ki yika bwana bwila kiyi ka bwana di fakware fini fakware yaka dandu tikini nibu kim, riye, kirang tikini kuko kang tare chide, ng kwama kima nimin chitu kwang a babu wakaneni ka kwala kiriyang ka durkinang kwama a babu kanau wuwule niye bwetire ti sele, naye ti kwarta, kwama a ke kini kwang, aneni ka kwala ya a kowe, kwama ki bau chini kini kwang kwama kobu ni kwama a newe tiyang ni nang chitu kwama we swatitu ki beditu ng kwamayo nibu kwang a nwe yam kimu. Kwama yo nibu kwang a yiu yile ko kwama yo nibu kwang a yiu limeko, kwama yo nibu kwang a be a swan, ane wuka warewe, ane dikan dukan we ane dikan dwiyen we didu ala da di kwamatu, chitu mu baditu kasino mu bau wure ni nika nine kwama, ka mu bau nangange nika nin ne kwama, ka mu bau chi mwan chada longe nika nine kwama, ka mun bau longe nika ninne kwama ka mu bau time ni ka nine kwama a ya ka kwama nan nin wu ki ni ka nam ti tile chiye, bare ne mwan be bwana dikine mwan bide? aya kang be bwana dikine Kin ka ninnu, ka ninnu kini nuri din ng kwama newe tiyang ni ka nin chite finenang kayi du ko kano ke mine, kina mabi yuko, ng kwama ka nin chite a nin kuma chitu kwama ki niditu kini delaku, a newe tiyang titu fwakware ki niditu, ng fakware ka nine chitu diye, chi ka yadu we fina da munetu kala chitu kina nini tu, ng fakware ki ni ka bwa ki nitu burang, ki nitu kwalan fiswe lime ki nitu <hesitation> kwalan lin kake. A ya kwama kini ka wawade, ki nitu yile kinitu fikim bibu ka maka kanang wuwule niye wu kiyal we bwana di kine. Min badu ka kwma duiye we swatitu kibeditu mang ma chitu wukane ni a tabanba manbuwe lokitule tu, nang kalki mangu min mada bwana di kwama, min badu kwama kinka makayu kenya chi mang madewu ng ma kini nuru din kenya ng tan warewu kin ki ki badu mang made, dine nibu nabwen kibadu kama chita datu aya bale chi ki binde ng ke bake kwama ki badem yinu ka biu kwama chitu diye, yidi we mwi ka nin tidu diwu, ka biu kwama yo kamindi ki swiwe, ng kwama niba yio kiminbu kiswi, ng kwama niba yo kiminbu kiswi, ng kwama kang bi kine bibi kini nuri din nitu biyi limu yotu nur munuwe, yinu kwama ka yodu chitu mang matu ka rimindu, ng kin ka yomintu delaki kang ka makantinu, ka nintu tukuritu tikini dukanu ti kini chitu mun baditu we di yesunu.